Yɛbɛtumi afa kwan ahoroɔ bebree so na afei yɛ ate asikyire wɔ yɛn aduane die mu. Ɛkame ayɛ sɛ mpɛn pii no yɛn nnuane a yɛdi dodoɔ no a asikyire wɔ mu. Na asikyire no yɛ dodo wɔ nipadua no mu a ɛmmoa yɛn. Na kwan a yɛbɛtumi afa so deɛ ɛdi kan ne sɛ, ɛsɛ sɛ yɛma deɛ yɛfrɛ no sɛ aduaba ne afei atosodeɛ no di yɛ yɛn dɛ bebree. Green green no ɛsɛ sɛ yɛyere yɛ ho, nhanehane no na yɛdi no bebree. Na afei nnuaba ahoroɔ pii no yɛpɛ ne di. Afei nso, ɛsɛ sɛ adokɔdokɔdeɛ, nsa a ɛdɛ biara no ɛsɛ sɛ yɛgyae nom. Sɛ yɛgyae a ɛno bɛboa yɛn ama yɛate asikyire so wɔ yɛn nnuane die mu. Saa na afei nso, ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nso sɛ, ɛyɛ nnuane a ɛyɛ deɛ yɛde afa mfidie mu ahodoɔ pii no yɛte ne die so. Saa nnuane bebree no nyinaa yɛ nnuane a ɛnam sɛ wɔde afa mfidie mu nti, wɔde asikyire no bi akeka ho a ɛmmoa nipadua no.